أفضىل البرودة الشديدة على الحر الشديد البرودة ممكن تلبس ملابس تجيلة وتستخدم وسايل تدفئة تجدر تتحكم فيها أكثر أما الحرحتى لو حاولت تبرد نفسك هون صعب التحكم فيه بيخيلك تعبان البرودة تكون أكثر راحة وتحسسني براحة أكثر لما تلبس زى مناسب